یونان د مدیترانې د خوړو یو مهم استازی دی. زیتون، د زیتون تېل، پنیر یا فیټا، سبزي، غوښه او سمندري خواړه هلته ډېر کارېږي. «موساکا» چې د بادرنګ، غوښې او پنیر سره جوړیږي، او «سوولاکي» چې کباب ته ورته خواړه دي، ډېر مشهوره دي. د دوی پخلی ډېر صحي ګڼل کېږي.